Ko ɓɛ̀iŋ maŋ yɛ̀mɛ̀ wo yilì gbee wii lɛ̀, ko ɓù nyuùŋ gbeeɔ̀ bà, wo nyùùŋ gbèè fuɔɔ̀ŋ bà ko ɓùu noo. È yaà wa jɔ̀àkàiŋ è naiŋ noo wa kɔ̀ è nauŋ yɛmɛ̀, wo nyaaŋ, kuii maŋ wa yɛ̀mɛ̀ wo nyaaŋ. È nauŋ kòlò yɛɛmɛ òo. È naiŋ sɛ̀ɛ̀ wɔŋ gɔɔ̀ sùà è naiŋ wa kɛɛ̀. Àŋ naŋ wio wa nɔŋ kɔɔ̀ wèè euŋ yɛmɛ̀, wo yilì bi, wo yilì gbee bi, yèè è naiŋ wa sɛ̀ɛ̀ wɔŋ gɔɔ̀ sùà yèè è naiŋ kɛɛ̀, ko gboo wio.